Efa haintsika fa ny elephant dia tia taranaka, ary zareo tsy mande magnokana, de tombony azonjareo amin'igny amy zay k'igny ra misy ôhatra manafiky zegny le <hesitation> zareo de akeo zareo mbô miara- ny maventy miaro ny madinika.